Fughambe haruthi- haruthi kiletoshe nii haruthi na vandu vengi vachitumbisha. Hathu haruthi ighire finywaji fingi, fijoo yee fijofijo minthawa vandu vale meratha haruthi highire findo fyenywa. Ama thoda, runjiafi aah! hiyo vandu vajitukusha sana. Handu wainde vindiwe ili iwe haruthi icha na vandu vafurie vene haruthi ivaghena hiyo kua. Kula haruthi iraghire findo fenywu hai chitumbishwa mnuyo. Mira haruthi ighire, ighire nguku teokea, nyama ikaghira na phindo venywaho, aah! vandu veikoikorera iko.